Ta aghudum obho ani natagh obho ezo olo aghodum ami arol gha ma nem liihen. amen iten amom ami doe miibam amen obho ami odi miibam bho. ami ughodi aghudum okpari. aar bho idighi ke eghe. ami obam oong. anmi obam onyani ami to ke dio mo gir ilo ami itodigh ari igir ilo ami itodigh ari igir oniin anarqi na gir gha. odian obho ami ta le bho oniin node ami te nogho zami <hesitation> osoma obho ami talakia bho ode noniira ami teko enogho zami aru kar olo ami ta dighia ni memu oh. ta kpanani eeol. tesegho mokpoki eedi ekpanum emu ami. ekpe mobo obho ta akpa bho emu bho. kedio ubhobh igbebh kooy ami natu amoghonyan aghudum akol kol. aghudum amen ana ugbeibh mooy na aghudur anem olo ana odi ibam oyion io. akere kere bho apu ni aar bhi adigh i bho ke eghe. amem ana na gbe ebh mooy. ebuyom ara okpo obho oniin onuma node onuma irol ilogh gha mavo inogho zina bho agirogh gho inegho zina idigh ghateesi bho asugho bho belemi pa na. ta tol anogho gha zeedi. pa na omiin oghol <hesitation> aghudum obho ahaar akperagei. esi bha ta aghudum like tu aghudun ami gibha iban aario famen obho ami odi inan bho irol io kua Aar obho adighi kami na deghe kuo keghe ebiyom mo okpo bho, ode noniin ami idighi gha enogho zami abinan ibho adio abaal ezo bho ami ughi mituugha urugheel osi pan olo idi olo ami katol pana natol, esu bho ami use na toloom ibura ami oniin naka okpolo igholoman aloor ami oniin nadighi na nogho. Zami esi bha ami na agbebh ani obhobh obho amar na moony ami na obuyom okpo bho ughol oghol ami utuedio meedigh but nemogho na zami miibaghani aar bho ara okpo bho ana odi mibam ana ta kua, tamem olo ta seghe ta mem olo odi kua ami nava mo orol ezo bho kedio ana tatu akobhoghi loer onuma iru gha dio erol ezo bho adioaghul naabaal obho amem obho naki obho aghudum to moobeebh, mobeebh, nato mookpar mokpar den odigh ezo bho okpo bho ne ki bho ana unon obobho notebio zira bho obobho iteeny ikpokio bho iba ruula bho idi taghisigh bho. Etede amem pa na oghodi tenegheni but astyle obho eedi nezo bho eedi neteliom arooy obho, ani ologhiomi mam olo ooleghe oh, keghe, ta asumusin olo netu ami tuedio adeghe anogho wooy aghol, ami tuidio odeghe anoghe mooy aghol tenegheni meedie oblo ineghe dio meedie aar bho adighi bho keeghe ezo arooy loho neltughogh aghudum eedi, ikpoki bho eedi be neva moeteeny, omo eola bho eedi be neva mooteeny, aro oghiilom obho eedi be neva mooteey even esi ari tuugha bho ibho ighua ipu bho imikanya ibho ineghea miikanya eedi neva lo eedi no awuny eedi be keeteeny te asi olo odi kua, kana oong uvekulom obho, eedi no anuny ke ebhin kehon keedi neva mo seghe okpo ipo bho ikpoki bho kor kar igbogh arisi bho itugha eedi neva olo aweny aedi be ke eghe kana oony uvekalom aro onuma osi ani dio bho